<noise> Nem panona nakula nafiki yapa ndekulo nduku safili kwanza nkajiuzi yanu kuno kwia kuyakwi alafu nayo kwi yaomba chani kwa mfano ndikulo ndakana kemlafiki wane ankumbe <noise> nepala ngekatu wike njeliwe chino kwiila kuuku ukumbeya chani kwiya namkala fiki wane natangala ku Dalesalamu kwene ndi pamu kundena namfanya biashara <noise> uwamizi kweyo wonsia awe biza ziyonsi izizishya maduka kuno njile funjili mali nama pela ngaku manyile kwamba kuno kwia inje kafungili mali aikwe. <noise> Ntange zishkatu keevi kwene vinapita wakwe chipena tamanyile kuno kwia machino ngile womba ichani ahh aliyo ndiyene akupela ngi kosa kila siku kwamba <noise> ngazanu muntu taya wiitani kanu kumajambazi kwene au pamuya uza nayo kulange tambi nosi nkola yamatu umwivu kuno wafuma <noise> wi jambazi kuno wafuma wi umulozi kwino wafuma fuwandi naanda vivyo nguta ushao mbila kupelanga wali watumia makosa we yako wekole imukola uwakati wakuandae safari yakwe kwesima yanu kutakila pano muntu uku kwatuka uji pange ningwa kishe kunu kuya uku yakwe nawia wino kwila awene ukwako utizu katukea zanu kuya kulichipena yazanu kuyu kumulozi uku mwivi nayo kwenu mapela wechi pena umapera wemwivi umapera wemurozi <noise>